Bo kai lambe mɨn miya dera, bo mun lab tamno kaita bo bidimai, boko bide tamno a lɨbi, to shera shitawai miya mani wane ana bo wul wane na lab lora wane, kai lab lora wane ai o a lɨbru a ɓale dɨm kamai bɨla ku taku bo bidimai lowo mouo ay bo lambe ma an bo lambe lora wane ku taku boɗimairu a lɨpru a ɓale a lɨɓi to bo lɨɓi ai woi dana wa jikɨu ai, banda karambani bɨla gɨpe bɨla gɨpe doto lukure ane woi an yimau, ka bɨn mamu wula mamu duwa ɗuwa woi mɨnte doleu, muum tana bo lambɨmowo tani gɨn landa ɗumoi koni an lumai da mondin dɨm an do gɨn landa ɗumoi an lumai da ko ambo mamyen tamyen wun guk koro she do promai ɗumoi muum ata wula gɨn shi, yere pinenni me she manɨmai gɨn ana koi, shimi wulai au wulai au ye wula mamawu wuuye wula mawu bou ye wulai wun do mɨna bo doto mɨna to wunye mɨra lambe, bou ye mɨra lambe, bouye mɨra san nan bɨla mato mɨna bɨla mawu mɨna bo yeni ɗɨm boye lokoshimi boye wula a doto yi moro to a mato mɨna shi washuwa toro wun mɨtɨmai bouye mɨra wu ɣim daɓa raab shikenan shi mamini shi mama mɨna To tam noro ɗim boye bonko tere ɗumoi an do bo lap wula ma tato lamma mondo, to bo tato lamna moudo, sha she dushe pondi she ɗe buni she komida komi shire dɨm she yilma she ta bo ɗowe shoɓi, mɨna mamini, bo ɗoɓe shoɓi a tue shoɓi gin duworo, sannan wun de puna <noise> bon kaɗe puwa <noise> yeme ambo mamu ɓanje woi wun kang bo derau, aka ɓalwu gɨn bo dera wun manuwo gɨ bo hausha, aka ɓalwu gɨn bo dera mamu ɓanje pɨrma woki kame mɨ ɗuwau, mɨ ɗuwame ko ka yimai kame pila wo da mjwa yikɨu. Ɓanje jaman ma makaranta ambo an ta makaranta miyai me wun ɓale bowu, kai aka ɓale bowor kai kai ɓale bowo wunkange hai ɗa ki woma de ko ki shagha shi doma wane me kime boka hkara kamai kara kamekamai ka ɓalai to aka bɨn yadda mɨ akɨ. yimai amma wawu ɓale bo dera ɗɨmɨn ka bo hansha to bo haushai dou yaya an yima nyi woi wun ku kuwa deɗeku, mamu <hesitation> wu kukumu ɗeɗel tun mɨn kɨshka kɨshikaɗi wun kukuma moi ɓambɨren mamu ta ɓanje aka ɓaiwu gin bo de bo hausha wun ɓalmai woi na kanghaiyiu, ai wun ɓalmai gɨn bo dera wun ɓalmai woina kanguaiyiu ambo shimi au jamma, ko wu tawu makarantama au de wawu kanghaiyini. Apowu wun ɓalmai gɨn bo bura gɨn woi wun de mawu wun kanghai mamai dɨm bokuye hausha, to gwang mani yi pɨla. Koma ɓanje bɨla koi ambo mani ku luni ko bɨla wure maka bɨlawu ye bo dera ko ka yimai ɗɨugna ku koi ngwet bɨla kuye bo dera ɓanje duniya pɨrma koma shi lab shi lab bodera ngh koma shi lab bodera, woi ɗɨn an lab bo haushau la bo haushai an ɗuko mongoru, muu laguwat an ɗuko monguru. La larpu an ɗuko mongoru, yare mongo mɨ ɓowa puroguruwu lowa nongo gɨn boko kai lo dera, shi mi aka kukumai gɨn ambo mongo ambo mongo ɗɨm au ta koi, au ɓalmai ko aka ta to gɨn bodera ko aka ta to gɨn bodera, me ɓanje na dera gɨn na hausha waka gaanmaiyiu, takai ɓanje mɨn lulukshukka, ɓanje miya wun do wa ma woi damuwuni dammaru woi bo dera yikɨu kara bo hausha ba'a to ɓanje yaya ɗɨm miya dera woi bo dera yikɨu yaya ke naneh. <noise> gɨn bo turenshi gɨn bo mɨni gɨn bo terawa gɨn bo mɨnɨmi anya wun boki to mamu wato kenang bo dera bɨla yukureni kenan miya mamu aingwa ma bɨlawu ɗuwowu gagga woi ya kamatau, usheni mɨ kumbe puroguruwu ambo mamu bɨla wu kukuwu ko ambo mamu ko shi ɗɨngha ɗɨngha bɨla wu kukuwu ko ambo mamu ɓanje yilwu daga bina kang kang she washe she lo dera ko ɓil shani miya dera gangɨre bɨla ɓɨl miya dera koro bo hausha gɨn. haushangin ai yakamatau, gorei wun yilduwa dage nene wun do wa nene wun lab bale bo dera ta wun jindawuu au do neneru, wawu domau kanjeu ai wuye jinda wu dumbo ɗuwa moi ɓambɨren wu ɓini ai ɓanje me ambo kalla au bɨnɨmai tedei, bo woi moi ɓambɨren mawu wun ɓala akan cewa me kime me kimeu me kimeu ɓanje wun gɨtɨra tunani wun dowa nene shani au bɨnmai akan cewa miya derai nene ngu, to useni bɨlamu kuke bodera gɨn ambo mamu me, don allah lau puroguru bɨla kuke bodera gɨn,